Gny fiasan’ny stylo aloha, <noise> ma- anorata. De <hesitation> anaova sary koa izy, <noise> andokoana ohatra hoe misy anao sary folera regny de lokolokoinao de izy koa afaka andokoa anazy.